هلا فيك شلونك، عارف إنك دايما خايف من الطائرات، بس صدقني ما في إشي تخاف منه ،خيارات اليوم وايض آمنة، يعني عندهم كل الإجراءات والتقنيات الحديثة عشان يحافظون على سلامتك، لو فكرت فيها الطيارة أكثر أمان من غير وسائل النقل، وأنا إذا حاب تشارك رحلتك معاي، أو تبي نصائح عشان تريح بالك؟ أنا جاهز، أهم شي إنك تكون هادي، وكل شي راح يكون تمام إن شاء الله.